सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, यूपीएस, हार्ड डिस्क, एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क, रैम, सीवीडी, डीवीडी, जीपीयू, प्रिंटर, वेबकैम, गेम पैड, यूएसबी ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मदरबोर्ड, रैम, रोम।